Par gunche gidy bueno xila ni na, bueno ztalias raba rni raba queity can chiad ma, que en vez de chiad ma, xila ni gindiab xga ma primer chi xí niz gy chi xob pa’ma sth, val sa naá ah za runche lá ma bueno, gula xina run zacka tratar lama ni na, chady ma chic un lim gy, gula nú vez zega ah, a cun lim gy gula cun zëdy na chi chady si ma biniech-biniech chady’ma chi-chi gindiab siu la’ma, nú vez val’na sa rsac gunche th cald th xob giny gidy th, th moly th, stal-stal ni rackan rackche ma, sack val za na’re runchea xila ni th tipo salpicon rni rava rzob sia gidy ra pechuga xthen ma ra, chí-chi runa, chi runa desebrar láma, runa lama bichy, chi rtiuga xilani este zaa lechug rtiuga btyx, rtiuga gyax, rtiuga lim gy, chi rzalda chi run zia-run zia reguel lani, chi rackan gaw ni cun th todtad si chi cun xobginy nizy-nízy fácil rackche gidy-gidy creo que gidy na th-th bel ni stalias cos gackan gackche.